<hesitation> raca'ure, kapanto, kapantosi macaru na manta hi'in auwali kapanto ma naini, siare susa diraka dana coinare wara senggalini, kalo ede. mboto dingahare macaruni, pada ede paling susa diraka, dingahare karena harus lao weha aka moti siaka dan wara waliku wura ndainare, waoku nggali coina, waususa diraka nggali coi walin namanta hi'ina siare. Sabua wali dingahare macaruni, mamanta <hesitation> keu, dingaha ma- ma mai aka moti walinire, keure pala susa wali diraka siare, sama tahopa lao kapanto, lebih susa walipu keu pala aim nggahimu nais sodi hi'i macina, carue caru kadori siare, wa'u manta.